Pi stirari un paru di càusi s'havi ad aviri lu ferru di stirari beddu càudu e un tavulineddu unni appujari li càusi. Firriari li càusi dintra - fora, di manera ca si passa lu ferru càudu nni la parti di dintra. Na vota firriati e sistimati ncapu lu tavulineddu, accuminzari a passari lu ferru ncapu li càusi e jiri adaciu adaciu di àutu a vasciu. Pi stirari un paru di càusi ci vonnu tri minuti.